Raha ohatry ke mandeha tmboky iaho e raha homaniko anatigne sekosy babekao da e sakafo satria rava- mosare igny ah na valaky igny za da mihina eky satria matetiky i ma zany e tena mahavy gn'avy alah da gne sy fahampia sakafo mba mihina eky ah asiko sakafo kople zany anatigne sac anatigne sekosiko iny.